koa voankazo agnatiny herinandro zaho mety karazany taokana laniky akondro, fao kao legim ndraiky e misy karazany efatra oaniky agnatiny herinandro tomaty, dingolo, karaoty, pomme de terre